indian huji dibi hinkabdu ishin pilipilum nyaati <laughs> kati ishin pilipili nyaat. Amminen won dibi ishin nyaat pilipilia, workia, hanjera, chapatia, shushua, maharagea, shabalakea, <hesitation> dengua won akana tan nyaati .majaboa, foni ,midani, wontan dudu ishia hinyaati. sagale ishin dibi nyatinen workia, machungwa, mananasia, watamailoni, won dudu ishian hinyaati wor indian.